Pe äjtyä't hay veces hay veces nä'ijtutät est tityä nä manh tzäki, sonepä yosku, parece nä manh nipi äj jaya u nä manh'u algun juwä namtzu, äjt nta't, ma äwi', mantzu'äkta'ma'p y usy'orati't ma äwi y nä't sa'ke wa'ku't min ntzäki äj ntitya'p, y cuandotä't ma nipi', äj ma't ntzäki, mi't ntzäki äj ane u mi't ntzäki äj waye y mi't me'tzpäyaj äj ntitya'p tityä't nä mapä nawe', äj sa'pa't este sa'pa't pi'tzäti, nta'ntä't änhpa nta'ntä't änhpa mas bien dicho, jentyitä't tzamtzamnapya tityä't nä manh ntzäki, ti'oratä nä manh sa'e, aveces nyäjapya't äj jaya'i, koj nyamtzutä'k, nta nä't manh sa'e, por que por que ora lijeru manhpa yy nä't manh tzäki äj ntitya'p wa'ku't wa'ku't winkäpäjku lijeru, asi, bueno nta'ntä änhpa mä'tzyäki por preocupación nta'ntä änhpa mä'tzyäki y jete nyä'itpatä todo molesto, ntatä ntzäktyo'pa nitiyä myijnapyatä äwi' matä änhtzapä'tyo'e' y aveces matä änhpä', por que yaää äjtyä äjtyä nkuerpo' nta'p syunpa nitiyä nta äjtyä sijsi nta'p syunpa nitiyä nta'ntä ntatä sapäkpa como como es, jiko' por eso por eso este ti'kajpatä, myolestatzäkpatä äjtyä nkuerpo'i myolestatzäkpatä, pe näntä näntä sapäktyo'u, nta'ntä sunpa nitiyä, ni une' nta'ntä wa'ku manh wyejayaje titya'majya', nta'ntä ntzäktyo'pa nitiyä, mas bien dicho änhtza'pä'tyo'pätä, äj näjmayajapa't uneta'p pe wa'ku tzyajkyaju, wa'ku änhyaju mä'tzyäki', wa'ku manh sapäjkyaje, wa'ku jyäkä'ayaj 'yäwi', wa nyä'ijtyaju gana wa'ku yosyaju, por que nta'p yosyajtyopa y pue wa tzyajkyaju celular, tzyajkyaj televisión por que jete jete es un vicio que no nta nyäputpa nitiyä, nitiyä apuro nta nyäputpa, jete es puro puro tokokyu', puro perdición ja i nitiyä jetyo, jejtzye nta jet'tyi po nyä'ijtyajpa, jet'tyi'p po nyä nta'p nta'p änhyajpa, tumä tzu' kenyajpa, y ijtu tumä äj sobrino que yäti ja ita'p yä'ki pe tzu'kätäkpa'ijna cyelular'ji'nhtumä y jamo' änhjamkätäkpa'ijna.